Irán es un país con una climi variá, comu tolos paísis grandis que me preguntas, güenu, desquitandu Arabia. Por mé del su assitiamientu nel Orienti Meyu, la climi puei sel destinta sigún dela región i la estación del añu. Pal norti, la climi es sutropical, con branus cálidus i úmedus. Pal sul la climi es más desértica. Enas montañas, la climi es fría i nievosa nel iviernu, i frescu i agradabli nel branu. Nel branu, las temperaturas sonin delas más altas del planeta peru enas montañas nel iviernu te puei hazel menus venti graus.